ווי אזוי מ'קען מאכן אייז קריעם אן מילך, מ'נוצט אדער אזוי ווי קאפי קרימער אדער אזא מינע זאך, מ'קלאפט עס אויף און מ'לייגט צו וועלכע מינע זאך מ'וויל, קאקאו אדער אנדערע מינע <hesitation> זאכן, און מ'לייגט עס אין די פריזער און ס'ווערט אייז קריעם.